Kruvvikäändjäq võivaq ollaq väikugõsõq ja suurõq, mõnõq õkva väega suurõq. Ja ristpäägaq vai kuis üteldäq sääntseq ütepoolõga vai, sirgõ otsagaq.